Olokkoloq iya luttuq e akko wenniwi iyanaritu panning biasa narekko maega bua-buahan atau musimni bua-buahangnge megani panning manre yako wenniwi